<noise> kanavuki nachuri, ninukire, nvaye mswaki nawee, nankatiya uzu mansarye ndiri humula ahu, nofuma nawerwi naovukya vasinga, viyandae nashule vevokendelea kiyandaa nashule. Naninokendela nakazi jani ndudindudi anikufyahira werwi, ndiri humula fyahira werwi, kufala wakati uwo vovo vahumwire kiyandaa, volokire nashule, maana fyahire werwi natumwire maningire mandeki, ndiri humula kudeki, maningire ngwashe moto notereka chai, chai vitafunwa, na uji wa mwana, ndiri humula ahujiyo maana yemwana kuva ara avukire, nomuvaa mswaki nomoya anywe uji ari humula, akabwite nivachu kura njire, nini nani nakendelea na kazi jani jirajira ndri humulaa, kazi jani nani ninywe chai, ndri humula kunywa chai humuluke kidudi, ndri humuluka kidudi au njiyo muda wigengi kuva uri wafikire notowula vintu, noshuka. naonza maandalizi yotereka namusi, chambula mbowa, ahu jio koni kwatite nazi yokuna nokuna, ndri humula ahu jiyo notereka, manoruwa wari, ndre humula atu jiyo, sasaba yafikire, kinotiya uzu naswrya, <noise> nokikala vawojera vasinga varishuka chule. Basi cho na- nofanya maandalizi yoyo naniliu yolia namusi, navo vahumuluke humuluke kidudi nachuo, nanininu au kikalakala ndiri kidudi, kanarinikulala humuluke kidudi, ndiri kinuka maandalizi yotereka chakurya cha uchiko.